Koa ma- ia, arakaràka ny olo ndraiky, misy olo zen̈y ten̈a hoe olo manan̈a rango nahatrahany ziska izy be tsiary niain̈ana tanaty fijaliana be zen̈y feky; misy ndraiky olo koa tsy bôka mijaly tsy sambatra fôtony efa hitany raha jiàby mandalo in̈y zen̈y de avô <hesitation> efa be amizay izy vo mahay hoe ty raha ataoko mba ahafa- ahafahako sambatra.